जो कुकुर छ बडू होन्दु जो बिल्लियाँ छी सु छोटी होंदी, कुकुर जो छी भेड़िया की प्रजाति छी बिल्ली शेर चीता की प्रजाति छा बिल्ली कु पंजा छुपिया होंदन कुकुर का पंजा बहार होंदा